أول شي <hesitation> اخلط المي والخل، <hesitation> وأتركها تغلي على النار لمدة دقيقة. <hesitation> هي تفك الأوساخ والعوالق. <hesitation> إستخدم الصابون الجيلي، واستخدم أسفنجة ناعمة، أو فرشاة، حتى تفركي المقلاة بلطف، بإستخدام أسفنجة. شطفها بماء دافي بعد ما تنتهي من الفرك. هالطريقة بتساعدك تنظف المقلاة بشكل فعال.